व्यायाम करचे आधी आमचें कुदिक तयार करुंक आमी। सावकाशां व्यायाम करपाची सुरवात करुंक जाय। पहिले पाच ते दहा मिनट कार्डियोवॅस्क्युलर वॉर्म अप। करुंक जाय फडळे पाच ते दहा मिनट डायनॅमिक स्ट्रेचिंग। करचें उपरांत दोन ते पाच मिनट मसल अॅक्टिवेशन खातीर। प्लैंक्स वा असलेच तोडें व्यायाम करुंक जाय आकरेख एक ते। दोन मिनट लांब सुस्कार घेऊन व्यायाम करुंक सुरवात करची।